Wonde nyalande poet hocci wongel bindirgel bolide maako goonga. ko o wolwi pat binndirgelngel sai wartira dun gonga. goddun kam nde o voli dun <noise>